أول شي تحط كمية مناسبة من معجون الأسنان على الفرشاة، بعدين تبدا تنظف الأسنان بزاوية خمسة وأربعين درجة تمشي الفرشاة بحركات دائرية على كل الأسنان من فوق وتحت، الجهة الأمامية والخلفية حاول ما تركز على كل الزوايا وما تنسى تنظف اللسان بعد، لازم تستمر في التنظيف لمدة دقيقتين على الأقل.